Për të pastruar një pasqyrë të ndotur, fillo duke spërkatur një pastrues për xhama mbi sipërfaqe. Përdor një leckë mikrofibre ose letër për të fërkuar xhamin me lëvizje rrethore. Sigurohu të pastrosh edhe qoshet dhe skajet e pasqyrës. Në fund, thaje me një leckë të pastër dhe të thatë për të shmangur njollat.